अगर मी कै देश मा रस्ता ख्वे जांदू त मि सबसे पैली वखा स्थानीय लूखूं थै पुछलू अगर ऊंथै मेरी भाषा समझ आःदी त। निथर मी नक्शा मा भी देख सकदू। या त कै गाइड थै पुछलू जू मेरी मदद कर सकदू।